er nýr vefur þar sem sjá má og kaupa verk ungra íslenskra listamanna

og spanna breitt efnissvið en vefnum er ætlað að hvetja til sköpunar og auðvelda milliliðalaus kaup á íslenskri list að baki Póstprenti standa Þórður Hans Baldursson forritari og listamaður og Viktor grafískur hönnuður og listamaður þarna eru komnir saman þrjátíu listamenn sem vinna í prentmiðli þetta er í rauninni fyrir alla bæði til að virkja listamennina

til að fara að skapa og líka bara til að gera þetta aðgengilegt hugmyndin er að gera þennan vettvang fyrir fyrir listafólk til að koma sínum sínum verkum á framfæri á netinu

einskorða okkur við prentverk og verk í upplagi hugmyndin á bak við það er að þetta sé svolítið aðgengilegt fyrir sé á viðráðanlegu verði og við getum verið með svolítið magn af verkum inni á síðunni við erum með ljósmyndir

og við erum með bara nefndu það þetta er samansafn af þrjátíu listamönnum eins og er svo mun bætast við og hérna já bara

þverskurður á á list ég er forritari og ég gerði gerði í rauninni kerfið og Viktor Weisshappel hannaði svo fannst okkur alveg kjörið að troða okkar eigin list koma henni á framfæri þannig að ég er með eitt verk þarna inni og ég held að Viktor sé með þrjú og við í sameiningu erum búin að vera að þróa konseptið og reyna að átta okkur á því hvað þetta er og hvað er það

er mikilvægt bara í góðu samtali við fólkið sem er að taka þátt í þessu með okkur ég er með þrjú verk sem eru syrpa sem ég var að klára núna og

svona gull og silfurprent við lögðum upp með

að reyna að gefa fólki alveg frjálsar hendur bæði með efnisval og

og pappír og stærð og nefndu það við vildum fá bara það sem fólk langaði að gera þín aðkoma að verkefninu

til listaverkin þín og þú hannar vefinn geturðu sagt mér frá því hvað þú hafðir í huga þegar þú hannaðir hann rauði þráðurinn er svona prent og vefur þetta er svona

digital versus

tölvugrafík til hverra langar þig að ná með þetta er bæði til að virkja

að brúa þetta bil milli fólks sem hefur kannski áhuga á að kaupa sér list og veit ekki alveg hvert það á

er kannski að fara væri til í að gera það heima hjá sér í stofunni skoða verkin þar kynna sér listamennina og velja sér eitthvað fallegt til að

kannski í staðinn fyrir að fara á Aliexpress og velja sér

að kaupa þá frekar eitthvað fallegt íslenskt sem er gaman þriggja ungra leikskálda verða frumsýnd á Litla sviði annað kvöld sýningin er afrakstur verkefnisins

tvö þúsund og nítján þar sem leitað var til nokkurra ungra höfunda og þrjár bestu valdar og þróaðar lengra undir leikstjórn Kristínar Jóhannesdóttur verkið mitt heitir þensla fjallar um verstu gæludýr í heimi í víðara samhengi fjallar það um sektarkennd með stóru s i sem

séum öll meira eða minna þjökuð af einhvern veginn sumir meira en aðrir beita henni líka meira en aðrir sem einhvers konar skálkaskjóli það fjallar um erum með eldra par og yngra par og við erum með gríðarlegan hita innflutta frá Bangkok og svolítið krípí stemningu oft er bilið milli texta á blaði og leiksýningar svolítið breitt breyttist þetta mikið í meðförum ykkar

bara fyrir blaðsíðu þar sem maður stjórnar öllu sjálfur finnst mér það er ótrúlega gaman maður skapa svona hálft listaverk og svo kemur einhver annar og byggir ofan á

texti mjög súr hann breytir leikurunum í

eins og Kristín orðaði það

svolítið gott þetta er svona ævintýralegri heimur óraunverulegri það eru þarna kynjaverur á borð við kakkalakka og fleiri og virðist allt snúast í kringum brenglaðar hugmyndir persónunnar ég

um karlmennsku á stafrænni öld drengir eru af alls konar dellu eins og klámi tölvuleikjum og og fleiru já verkið mitt fjallar um par sem er nýlega búið

ekki búið að komast mikið frá tvö ein og þau eru að fara í sumarbústað og þar ætla þau rækilega að slaka á og njóta

fókusinn er svolítið á það að vera loksins komin þangað og nú á sko að njóta en síðan gerast óvæntir atburðir sem valda því að það allt fer út um þúfur

já vonandi vonandi get ég gert það þetta eru mjög ólík verk en

áskorunin og verkefnið hjá hópnum að finna sameiginlega þræði sameiginlega snertifleti mér finnst mitt verk pínu eins og skrattinn úr

í lokin sem er bara gaman hin tvö eru kannski svona gáfulegri já